<hesitation> tichí jan tá kukuxhióti xhin dita ini ta konrodo lia íin, tiayá tichí ha konti xhín chón ha chin tiyáka ha ho o on. ku kuchitan nriti na mi mitoniti ta kiti íin.